Ome, pos que las ciebras están alistás en brancu i negru, mentris que los cavallus sonin de colol enteriza. Amás, las ciebras sonin más bravías i son mu dificis de domesticar, amus, que no les gusta essu de que las montin. I me piensu que son más chicas que los cavallus, no es? Me pahi que sonin del grandol mesmu delos burrus. Craru, comu namás que las vemus pala teli pos es difici de sabel el su grandol de verdá.